Olõnõs kalast, a inämbüisi paar päivä sias, hää külh, kolm-neli päivä, inämb mitte. Üle nädäli ao joht kala saisa-aiq, lätt kimmähe halvas, miä tuust, et külmäkapih um.